Fomba fandraisagna <hesitation> loup ai amina fiarovana ekosistema zao e, <hesitation> Miaro atiala zao izy satria izy masiaka be de <hesitation> tsisy ôlo aminjay sahy mandeha <hesitation> mandratra kakazo, mandratra <hesitation> atiala le misy agnanjy, izy koa agnisan'ny miaro le bibibiby madinika agnatin'le territoire misy ananjy akao.